ཐ་ཨིནདོ་ཨེཤི་ཨིལན་ནད་ཇ་དེས་ཁན་མེ་དེ་ཆུ་རང་ཁ་བསྟྲིཛོད་དེ་ཤི་གལ་ཆུ་ཕ་ཕ་ཙ་ཨང་ཆི་དོ་ཆེ་ལི་ཁར་སེག་ས་བསྟྲུལ་ཁྱེན་ཆེ་ཚང་ཆོས་དང་སེང་གཅེས་ངྷེ་སྐད་བཟོ་ངྷེ་ནོད་བདུལ་ངྷེ་སེར་དེ་ཆུ་ཆིག་བཅིང་ནུབ་དང། དྲོ་གེས་རང་ལོ་ཇི་གཏེལ་དང་མལ་མེ་ཆིཥི་རིམ་ན་ག་ཡལ་ཡི་པ་པ་གེ་ཅིང་ལ་མེ་ངྷེ་ཕོ་བདུལ་སེལ་ཆུ་ཁྲང།